הַעֻטְלָה הַאֻסְבוּעִיָּה הַמֻּתַלִיָּה בִּנְסְבָּה לִי הִי לִי קִנְדּוּז מַעַ הַנַּאס לִי קִנְבְגִיהוּם, קִנְבְגִיוּ נִרְתַרַחְווּ וּרַבָּמָא נַחְרְגּוּ לְשִי בְלַאסָה פַלְטַבִיעָה בְּחַל הַגַּ'אבָּה וְלָא הַבַּחַר, נִקּוּנוּ בְעִיד עַל צְדַאג הַחֻרְסָה, נִקְרָאוּ שִי קִתָּאב מְזִיַאן וְלָא גִיר נִתְפַרְגְ'ווּ פִשִי פִילְם, הַמֻּهِם הוּוּ הַרַחָה וְהַהֲדוּء וְנִקּוּנוּ מְגֻמוּעִין.